Moun tsonyo asangan ya mirriam songari ai na moun tsonyo. Nainy te buiny fauginy romam, nyo taboo ton kat tsuan. Nyo toboo farei yan moun kaminon <hesitation> nat tan kat binun. Binun farei non togas a nas, binun farei non nasnas non kainy ainy, binun farei non na non tanun ana ai te binun, nom minon a kainy ainy. Ana binun tsuan farei ai te nating nainy fakouts non numa tsuri kat tetagei fuainy vainy tsuan ana nyo tsue. O! Matong farei non nyo fanginy rou ya? Ai te kat senvir kat, nainy nyo fanging rou ya ai kat farei nou a senvir kat ai kat non ya komana numa te fanging romam. Mam inafuan kat to sa mam sem na nainy mam kaka. Nyo fiko to ya. Ana nyo tagei toya, ana mam vatsue to. Mam vantsue finei mam inafuan ma fifanging. Tan fanging ya fo mes vainy fainy tsunia gima famanat farei nyo ma fanging ya. Fo mes vainy kan tsonyo gima famanat farei nyo ma fanging ya. San tsumam inafuan mam te tagei farei finei mam onot em tan fanging. Tana sa tana fo fisiki tana fo binun nating kat non ya nyo tagei ya, rof rof ovei. Nyotsue of e tamau me tsinau farei moun to ya kating nom ro nyo, moun na bibinum. Moun na sisiva tan binun tan fakouts a numa. To ya san nyo kamen fakats iny nom ya. Kaminon na nat iny fatsuts mangai kaminon na kat iny vivangura ifisen men mes moun. Kaminon kat iny faainy ya mesmes namiror komana numa tsumam. Nyo tagei fi ya niya nyo papara rou nyo papra to sana nyo nom ya tan kat tsunia. Kat tsunia nyo ya rof sa nyo nomya. Tsinan ya. Fa ma nat sa mam inafuan fainy taman ya famanat sa ma inafuan fainy tsesan ten ta ma nyo me tsina nyotagei fi ya nei mam inafuan te ka men fikokoman tana sa nyo tagei kat tsunia, ri tagei kat tsunia ri farof to ri nom to wa, ka men mes moun nyo te komainyrari san nyo te tagei farei fi ya finei ri gima matsua tan kat nyo te komainy rou ya nyo te mats fiya neitan taga oh iny a numa tsumam, sos mam inafuan fi fainy rom, gima tami non kat ten sogari, te nomfarei ya na natsu vainyo, sa rof ovei, nyo ka mi rou fakats tan nom ya sa ma inafuan fifainy tosikia pis ta sanan nyo vovou rou ya, si kia pis ta kat nyooh ma kat ya, tana sa iny na natsu vainyo ai ka mi rom nat iny fatsuts ir guei taga oh iny a numa natsu vainyo kan farei non Ka mi non na binun tana ekeleisia ka te tagei fi nyo fi ya finei, ai kami rom a nat iny fa tan ekeleisia te gov, rof, rof ovei tsunaun fakouts varora <noise> tana gum fan iny bogenvil si kia ta isen ta gats fan ma natiny <noise> nyo komainy sisio rou a ivu ana ivu nating nom non a tsian te nating kat ror ya.